Pues karneish shik kant met wikh a whishihak awhishi jiel benon pargumanguie mota pangñe shuj majñe show ambet medicina quej mishij indiel pegueña muta nangal ñupel cark akchila nucuel alangueso langa y am punangu doy naponamayose pajnajñe unajñaneje kuni contun maj najne aj libro de guej medicina a tuwe mese parmangoish pajmañangue mumbejts pa mingual por es meacuguiñi yatlañ gundo mamon.